साउदी अरेबिया एक्ठो इस्लामिक देश है। येने जेदा अप्ना <hesitation> जोन बात अपन धार्मिक अथवा धर्ममे जा कह्ता ओह्के जेदा मन्तियाँ। अथवा येने अपन बच्चा ओईन् छोटेतिती अप्निही अपन धर्मके बात सिखाई लग्तियाँ। जस्तेकी पाँच टाईमनमाज पढेक् पर्ता। आउर जाके ओईन् के हुड्ना पैंधना फे ओईने ज्यादा तर अपन पुरा शरीर छोपल कपडा पैंधतियाँ। आउ मेहर्वा भर बुर्का लागैतियाँ।